पर्दाको काम महत्त्वपूर्ण होत हए। पर्दा कहेसे आड हए। पर्दा मुख्य रूपमे झ्याल और फाटककी सजावट और गोपनीयता सुनिश्चित करन प्रयोग करत हएँ । पर्दा घर भितरकी स्थानके आकर्षक बनात हए और बाहिरकी दुनियाँसे भितरकी दृश्यके छिपात हए । पर्दा सूर्यकी ज्योतीकी प्रवाहके फिर नियन्त्रण करन मद्दत करत हए । जासे घर भितरको तापमान और उजियारोको स्तर फिर अनुकूल बनात हए । धुधर, हावा और ध्वनि प्रदूषणसे बचान ताहिँ फिर पर्दा गजब उपयोगी हए । कुछ पर्दा त अत्यधिक गर्मी वा ठण्डोसे फिर बचान सहयोग मिलत हए । पर्दा सजावटके सँगसँग व्यक्तिगत स्थानकी सुरक्षा और आरामदायकताकी सुनिश्चित करके साजसज्जाके ताहिँ फिर उपयोगी चिज हए ।